Ntatä muspa tiyä tiyä ma nkätäki jomye o wästäkmäk, solamente myuspa äjtyä nkomi'i, po que äjtyä ntatä muspa nitiyä tityä ma nkätäki katä ma iti ka'ntatä ma iti.